Zah atreto alôha tsy de nitarimy biby maro loatra fa karazagny roa fôgna efa nanagnako hatrizay, nitarimy piso, avake nitarimy amboa, zay fôgna biby efa nitarimiko.